Manas, a toai ni manas lam i kaya tara kain toai mei ta <hesitation> ngelngel u. Lam i kai ya tara kain toai, a toai a raeh ku panahas. <hesitation> Ri ngot hamas a ru ien tara hai toai nien, hamua nah kamei hajiji, a kain toai nien hamanas, kain tou lala nien, mei hamanas tu hajiji. Mei tu ngot hatatei a mes has, a tou nenga home e ka no tou ku papal e ka no han a pinapo. A we <hesitation> i manas tara min poaj a min raeh, mei tu ku papal. Roman e lam mei has ta tuan ni soh haraeh u te boak wano ngel hana pinapo ni kisin na min luma ku has. Revan mei ta hajiji u revan te kua tal ria ien, bete nenga homir ri kisin u luma poij has, ba hikakat te boak a no ba hititik te boak a no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 <hesitation> Tara min-min len has te la ua riri iah, u mataut e ka no. So, tara-tara min poaj ri ien, a toukaka e mei ta raeh u, re ka ro be ri te, katun e kar bete mataut ur. Noa no kesin a luma poij, noa no i han a luma, <hesitation> mei tu hajiji. Katun e kon rako e na luma tara mes a katun, a revan te ngel er e hi negar. Ien e habang e ne ri, <hesitation> mei tu hajiji.